متابعة الأخبار مهمة لأنها تخليك على اطلاع بكل اللي يصير حولك تتعرف على الأحداث المهمة في العالم، وهذا يساعدك في اتخاذ قرارات أفضل في حياتك اليومية، متابعة الأخبار تنطيك فكرة عن القضايا الاجتماعية وتخليك تشارك في النقاشات بس بنفس الوقت كثرة الأخبار ممكن تسبب ضغط نفسي خاصةً إذا كانت سلبية، وهذا يخليك تشعر بالقلق دايم.